Jokkondir kikki ngam njiddaade, heɓe ndiyam e waɗe no njiddude ngam waɗde kikki dugal. Walla jokkondir koƴi ndaarayde e cadoɓe (lemon, garlic, e cumin) e naange. Ɓeydu njum ɗum ngal heɓa tummbitde kikki so tawii njiddude. Kikki ngal waawi njiddaade he naange, njiddaade ndemnduɗe walla moƴƴaare